الإعتناء بالنبات اللي في الظل متغطي ما يشوف الشمس، لازم تفتح له نافذة عشان يدخل له الشمس ساعة على الاقل في اليوم، إلا في نباتات إسمها نباتات الظل، ما تتعرض للشمس، هذي ممكن ما تحتاج، أما أي نبات آخر لازم يطلع بالشمس.